ⵀⴻ ⵡⴰⵏ ⵙⴰⵍⵍⴰⵉⵜⴰⵀⵏⴰ ⴽⴰⵀⵓⵏⵜⴰⵇ ⵎⴰⵏⵓ ⴽⵀⴰⵍⵜⵉⵢⴻ ⵡⴰⵍ ⵜⵓⵉⵙⴰⵡⵇ ⴰⵍⵇⴰⵜ ⵜⵉⵍ ⴰⵍⵇⴰⵇ ⵏⵉⴷⴻⵔⵉⵀⴰⵜ ⴰⵇⴰⵇ ⵏⵉⴷⴻⵔⵉⵀⴰⵏ ⵡⴰⵜⵙⵉⵏⴰⵀⵉⵏ ⵀⴰⵔⴰ ⵙⵓⵍ ⵜⵓⵇⵇⵉⵏ ⵜⵉⵉⵜⵉⵇⵉⵏ ⵀⴰⵍⵇⴰ ⴰⴷⴰⵡⴰⵔ ⵜⵉⵇⵎⴰ ⵉ ⵜⵉⴳⵎⴰⵉ ⵜⵉⵍⵎⴰ ⴷⴻⵡⴰ. <noise>